المقصود انه من ان الواحد يعيش حياة كويسة انه يعيش مرتاح نفسيا انه يكون هادي باله ما فيهوش افكار كتيرة يكون مبسوط، يكون متوازن في الشغل وفي حياته الشخصية ويكون عارف يستمتع بحياته وموجهها في مكان واحد بس.